الآلات ممكن تنتج فن، بس الفن الحجيجي يبجى جهد بشر بشكل أساسي، الفن يعبر عن المشاعر والتجارب الشخصية وهذا شئ يصعب على الآلات تحجيجه، بينما الآلات تستخدم تقنيات وأساليب لكنها ما تحس بالأحاسيس مثل البشر، لذا يمكن للآلات إنها تساهم في الفن، لكن الإبداع العميق يظل خاص بالبشر.